Pos la motosierra te corta maera por mé duna cadena dentá que gira alreol duna espá. La cadena tien dientis aguzaus que se muevin mu ligeru, en cuertandu la maera cola movición dela sierra. El motol dela motosierra da'l empuxi justu pala cadena dal güeltas i la maera cortal. Es mu güen avíu pa cuertal la maera porque, tú vedrás, lo dela hacha está mu bien palas poemas peru es una trebajera que no trai cuenta.